أكيد طبعا من أهم من <hesitation> أهم المواد دراسة المواد الإقتصادية والمالية مهمة برشا، يعاون باش تفهم كيف -كيف دير ومواردك وتخطط لمستقبلك يكون كل المستقبل مزهر تكون وفاهم في الاقتصاد <hesitation> والاشياء هذي طب عارف فيها.